Imeshi in shok unom otalata ime in shok in jee in kaw abin obee shome bee oyabu imee shi inshole ni ocai ni inkaw alehu, orɛɛ unom o laraba imee in shok in jeeme okpii hɛɛ here abom ni ukpii kuma ime shi gi injee in jee in bom abomŋwe ni ikpii kuma imee in shok in jeeme okpii ɛɛ here abom ni ukpii kuma ime shi gi in jee in bom abomŋwe ni ikpii kuma imee in goo iban nik in ba inyi ukpii niki indok aneke eimbɔ sha ba, e imbo sha a ba a rushia e inte oyea ubina ne shana a kpei interview hane imenaa jawinyime oyehane ni ma agoo ubiŋŋe eiyee shu sho sha biwi haa kamata inte ke kpeye ba, meti ke kpea ubin shushee, usheshu ku uyikinte imee haa in hwɛŋŋime shi ni ba ba indok anerhane, in goo ibange eimbɔɔ tun sho orecek ke kɔtɔ imbɔɔ enye ke kɔtɔ ni imbɔɔ tɔ iyɔɔ ituk ma jɛɛ ime naa ayene imee in goo iban sosai ni yedeme shi ba in dok imbɔɔ, tɔ inyima anwee ke shokka nike etɛtee inyime bik ashock ajee isoho iŋo bik uhɛɛ haa udokkiŋo, iddaa unɛke etannehe uwur idea. Bik utete shu udokiŋo ino bik ukpea idaa haa udokino ikpee usher nigi uhaa shu udokino ni gi ujee ukpea ushe shu yikiŋo igbam, amma bik udak ushetta ni ukpeŋo ateti shimo udok ubinneya sha yikino ba iyɔɔ ituk ima ni ayei ni nyime angwee e inte ni nyima atete ete ni nyime ace e inte ni nyima atete ete ni nyime ace e inte ni nyime enee e inte kocak niashok abea ubinneye shu yikiye ni ke jea yedeye sha shu shu shee. amma bak haa ujeŋo bik haa ushokiŋo shina ayikihiŋo ba amma bik ushok she yikuwa iyɔɔ ituk ime naa yei inyime kocak ujea ajea bik oshok haa udokioŋo udeme toŋ udeyɔ tɔnne obɔk esher haa udokiyo tɔŋ ɔbok elo iŋo bik utɔŋ obɔk elo haa udokiŋo, usher ni ushui udee ni eneŋshecek eŋo shu kpea ubin eye shu yikihinyo iyɔɔ ituk imee ni ahee ushe udak utuk mike shokka nike tete mike wur nike eyara nike ese ubin o ushe shu yikihinte iyɔɔ ituk imee naa ahei ushe dak uyikinte igban amin ni oshɔɔ kubacha ni utalata ni warba kocak aba ba ayɔk unom ejee oham ime ki ingoo iban ni ejee oham ni in goo iban ni ejee abɔca domin unwee bik ke ejee ejee ohɔcahano ku ujee ugoi abin ugohe bik ujee ejee oham ujee ugoi ubin ugohe. Ni ujee ejee okenye tɔ inte kike ejee ejee epzekre ke ejee jee egoi abin egohe ni oshi enumhano inte ke goo iban sosai masama ni ocuu ocitta shi sho, iŋo bik ujee ejee ino shu sho iŋo ugoi ucitta somo ko adubu atɔ ni ujeee ugoshe udole udubu utonyin ujee iŋo udok ubiŋŋe ye shu yikihiŋo iŋo bik ujee whɔca iŋshu haka ujee je ugoi ucittahano goshe ni gi udok ubinneye oha yikingo iŋo shu haka ujee. je ugoi ucittahano goshe ni gi udok ubinneye oha yikinonye kin goo iban ni oshɔɔ osati ejehano ni nomme enyɔɔ shi sho ni. ocok osati ejee okubacha ni ejee oham, ime ki ingoo iban sosai, saboda bik ujee ugoi ubin iŋo shu iya ni ugoshe nik udok ubiŋŋeŋo shu gosha abin obataŋ ukɔɔ ujee ni aei iyɔɔ ituk imee nu jee ni oshɔɔ imee igwe ejee oham ni inwe ejee okubacha ejeehano nioshɔɔ inomhano iye ka sho shi bani ni imee here agosha abinano inte eshe imee ki in goo iban inte ke shoni agbokpe ece ni ishekpete iyɔɔ ituk iyo ujee ime ni ayeini ainte sho naa agbokpeece ni isɔɔhɔ ni inte nihenɛki daa abee ashɛ iyo bik usheŋo ni ubin ubim alea ejo bik utaye iŋo shu jedo unyom sha aba aper onyo e iŋo ni a. jada we we gui eti u ai udok ujee je uhwa ni ujehee aywɛɛ e iŋo. ubiŋŋeme nyom ki in goo ibam ni inte ashe kuma ni inte ashe. Iŋo bik ujee ushu uneke eti ma yipiŋo ajaa ikɔɔ eyo shu kapairam unyom ka iya je atuu ajaŋo imee ki in goo ibana ni inte ashɛ, unyom bik ujea jea bik usheŋoni ubinko unyom ayai imbɔ ka iya ni atuu icibi ahɛɛŋo ni atara ma ai je nyik unweŋo ni ened imee ki ingoo iban iyweno sosai ni inte ashɛ kuma ni inte ashe kuma into bik kina ajee inte esho ni agbokpe ece akaporam eneddenyin kocak inte. unyom bak ayesha ogbe shu jeeno aneke sha tuwa bik ayesha okaa shu jeedo aneke sha wuta bik ujee unyom bik ahea eti ii unyon ayai, iŋo ujee sha hee eti to unerhano anɔi shei ni uyire imbɔɔ sha kpea ni akpe unerano iram ke dak ewur cok inte kocak ke jee jee ekakpe unerhano iram bik asho unyom asho mi iyaa akale eyaa kocak inte she wur, unyom bik anɔɔ ni enɛŋ agɔw ko ga anɔɔ ni aei iŋo shu jeeno aneke ga nik adosha kocak inte ke hwea unerhano her eye sha yai bik ashomi enɛ a aishi ogɔw shecek shu ujee kocak shiga ekpakpa aneke eimbo sha sho ni ido eikar anekek e imboo shiga shibɔ ni ido eiker ko anehe eimbo shi ajea adakbo asho ajeebo ahwei uner eyaahano abom eimbo shiga shebɔ ni doo ekar ulai acir ishoho kocak ajea adakbo ajebɔ ahwei unerhano, iŋo ujee ni ime abin. Inte ashe ingoo iban ni uyir abinano tani ni iram kuma inte ashe ke sho ni agbokpe ece, ubin alea unyom bik akaw iran iree ijo shu goono kocak acei ajee ace ni ushii ni ataa irak ni ayiriri ayiriri here unerha sha kaw taa irak ni ajee unyom bik haa akaw arei shu goo acei ga ajee ni a yea ni ataaugben bik ataa ogben iŋo bik uham bik ushoni ŋo, idaa iŋo shu ino shu tete sha hee eti ok uyɔŋko sha akaw esha ni agber tɔ imee ele she imee in kaw tɔ time ki ingoo iban ni inte ashew ke sho ni uham unekeye ka bea akapi ubinneye shu iya anyikihiye iyɔɔituk imee ni ahai ke nene uhamgweye shu biwi ke neke atukki ni akele inte ke nene uham onyon sha kpea, ino idaa ino bik haa ukpea ino enankan anankan ushokka ukpea e ino amma bik ino unena uhamŋwe eno shunu kpea ni unene ni oye ni ece onyon shima goa ba iyɔɔ ituk imee ingoo ibaŋŋe e inte ashɛ nike wur tuk eceyir ni ke enwee akele e inte ni ke edosha adok e inte yik a ndɔk e inte some oyedete shina akpeine ke neke etannihe ogawhano domin ko antɛɛ einte esha ma ahɛɛ ishohɔ uneke abik ashei ni ubin ma yikke. iyɔɔ ituk imee in jee amene amma incan imee in jee abom ha bemibo aneni ba, amma imee ni eshua ni ke eneni ubin antee sha hewinte ki inu nike ekpea ecer ni iyee. ushe udak uyikinte igbam <hesitation> ni obee ashe ke sho ni ogarjiya e ninte ete ke kpea some enkko bikacei esha ka ajer iko kido, aba incen bik je ayɔk incen hanei intete bik acei imbɔɔ kika ajer ikokido ni <hesitation> atete ni akoko imbɔɔ kika ajɛr ikokidoi bik ba eyɔk incaŋhanei imbɔɔ eti etana anyi etana sha nyi incɛd haa aguna ajerbɔ ikokido ubin anasara aba atuk ubin onasara incen aguna ga shebɔɔ akoko sha jea ajeti ga shebɔɔ atete sha jea ajeti ba incen she jee asho angwee ni enee imbɔɔ ka ajee ajeti tɔ kuma inte ke sho ni ugargajiya ete enangbishi ka tuk uku bika tuk intete ni ukuu inangbishi ka wur imbɔɔ sha nwaa iboo unomba ni enan acei ni ahee eti tɔ atuk itete ni uku. tɔ intetehanoi incɛŋ bike sha tuk itasha eiyee, bik sha tuk itasha shu ujeedo anangbishi sha wuta aba akpea ebeonwee kocak umongwe iŋo shu uhaa anangbishi areere ni imbɔɔ ino shu jee unom ma cok otekpe sha atok aneke ni atok anangbishi ni akpea ugargajiya ete ashe ke sho ni ukuyanga ke sho ni ukubere ni ke she ni akuu ogargajiya ete kina kpei areare in imbɔɔ imee ma ko imee shin haa. Incenhanei ke banna anekihe atusha abom ke taashe, amma ni ocui asho areare amma e inte nceŋ she hak ekpamma, iyo ujee itasha ni ikuyanga ni uku inceŋhanei ni inte ke nahe etanniyir ba ugargajiya ete nyom ashɛ she shoni iyee abom areare ni inkɔ inte ashe ke sho ni iyee amma ke etaŋke abom amma imee ni abema ashui inte ke sher mike erii ni ke wed ubiŋŋe ete she kpea ni ke gui emer ni abinanoi aba kɔ ni ke ejee uyede ye sha shu shu ushee domin ni uwee here ete inceŋhanei ko iŋo shu udosha iteŋgashe incɛŋ ai ko idoshu sho ukuu esha, ahwed itengashe shei ni weke eiye sha morke itengashe ime eti iyɔɔ ituk ime ni ehei inced ma wur kocak ni ke ekpesha nike edosha itengashe kena adosha e iye, iyɔɔ ituk imee in jee ugargajiya einte ushee nike enene nike cigaba uyedeye sha sho shu ushee ushe udak uyikinte igbam amin. Ni ocu a kuhano emɛɛshi haa iwoje ni intee ashe ke hai neni abin noaku sa cek kɛɛ tuk sophe etasha mangwizi iye sosu rai domin incenhane amma abino aku sacek, no kuyanga imbɔɔ so incenhane amma <hesitation> ubinge gu shiye abome she abom ta cesikɔ, saidai incenhane amma anili inangwizi iye soh inchehane, domin u wɛɛ inangwizi ka nak uro na nak umangoro, tɔɔ iye har niki enchenhane kike nɛnɛ kweni ye incehane inangwizi yeshi etɛɛ inchenhane ete ashe kena kweniye.